Pus kauk lanu'u napu napu kames napu tsjep balei l'ejei ke nda kames ngjai chi nimiaiñ y y kumja'ia kumja'ia lumei chi na'ua na'ua napu, napu kames napu napu l'eje ke napu si bien kamei cuando kua lamei bien maeu ni pep kua manania'at mananjiep mala'au hasta ke kua nimia kil'ie kujupu lambu re xil'ie re kadet kujupu kua la'a'au por ke bien bien bien chich'u napu ni pep majau y rapu karat rajuik mut karat rajuik si bajaut ni pep ni pep punje ni pep kua natei punje ni kanen kua natsjap kiñu ngjai pu bakja buma'aiñ saria linguang ngjai pu bakja nangau ngul'us seme ngjai ngul'us kaat rapu ni pep ni pep kameik mut rapu si bajaut per liji napu nda napu ne kauk lanu'u napu lem kamei l'ejei ni pep mbajau jai bien chich'u kara si li bajaut ngjai pu bakja ngul'us kaat pus kupu kiñu per ni pep nan'eje ke nan'eje ke ngjai em xichut rapu mut pero napu nda napu si mut ngjai bien chich'u napu kames per napu mas mandai y chi nimiaiñ napu ne kua lamei pus napu l'ejei bien maeu.